Mi yiɗi jootal balde boori ceede, mi waadan kuje, mi waadan kujeji haa duniyaru ɗo. Mi njoodan be bikkon am, mi holla be vinndirgo mi-be njanngirde qur'ani. Mi waadan boko. Mi hollati be laawol annabi, mi hollan bikkon am laawol annabi mi yeccabe ko be waadata haa duniyaru be-be njanngan.